Le sìule o l'ai a devu ese cunservé ënt ün post sech, a l'ëscür e pëndüe <hesitation> ën le grangie për esempli, pëndüe al al al sech